<hesitation> estee naa chii jaa tuu jatai kuítí inina kuu koo, koo chii na nani kítí yua chii kítí malo kuutí, tee este naa chii tuu jataiininatí chii nu ni ñina kítí kuu koo, yua te como todo todo ntíta'a kívíni inta'ana inn yunu, xii inn este kaa tee janinatí kítí kuu koo, yua chii tuu jatainina, inni kítí yua, kuu jaa tuu jatainina chii kítí, nasuu kítí va'a kuutí te kítí yua chii, chantí ve'eyo, chaantí jiyo te tuu jata'ainina kítí yua, tee nuu ni ñi'na kítí yua te, xii katutí ini ichi ntenu jikayo kua'anyo, kaatuutí tee ja'anina, tuu tu jataininatí.